ദേമോച്രച്യ് പ്രജപ്രഭുത്വ ഉന്ദി ഏന്ക്ലേഇന ദേസഗ്। ഏദ്ദേന അഥി ഏന്ക്ലേഇന ദേസഗ് അന്ധത്തു ഉവേ ദേസഗ്। ഏദ്ദേന അന്ധു പന്പുന ഉന്ജി കോശനഗു ഏന്ന പ്രകര। ഏദ്ദേന ജനു പനുവേദ ഭ്ഹരതല ദേമോച്രച്യ് പ്രജപ്। അഭുത്വ ദേസമ് മുലു പ്രജപ്രഭുത്വ ദൈഥി അപ്പുന। പനുവേദ ഏന്ക്ലേഇന നായകന ഏന്ക്ലേഇന നായികേ। വന്പുന മുലു പ്രജഗലേ ദേസദ നിജവയ്ന ലിദേര। ന്ദ പനുവേലി ഏന്ക്ലേകേ ഏരു നായികേ ബോദു ഏരു। സരിയധി കേല്സ വന്പിര ഏന്ക്ലേഇന വോതു പര്ഥി। ഏന്ക്ലേഇന വിന്ന മല്പത ഏന്ക്ലേഇന അദലിഥത। കുല്പവ ഏഥേ ദേമോച്രച്യ് ജനദ ശക്തി അവ്വിപുന്ദു। ഭുക്ക സ്വതന്ത്ര അബുക്ക ഹക്വിപുന്ദു ജനകുലേകേ। ഏരേന <hesitation> ബോദു ഏന്ക്ലേഇന നായികേ വന്പുന। ഭുക്ക ന്യയ അബുക്ക സമനതേന വന്പുന വന്പുന। വന്പുന്ദു ഭുക്കോന്ദു ദേസദ അബ്രിധിഗല ഏദ്ദേന। ജനു പനുവേലി അന്ധു ഉന്ജി വിസയേന്ദു പ്രജപ്ര। ഭുത്വതു അവ്വിപദ ഥുന്ദല അവ്മന്ദ ഗതി।